Noguiniaꞌaguiniaꞌ na yinꞌ ni gsioꞌ to guinia yinꞌ gaꞌa, chichoo chenlo lan- lan licuador wla lan plat ni- ni aksakenaneꞌ chichon modə cheyi gyinꞌ chebitushꞌ, che nis, che sedlon chegak sakə kon chirmoler tachichon modə gaken nis gakə nis nchiꞌchonlaplat dere yano modé dekara bato bchar, tachi charaba <hesitation> koro banlonla los plat komid baronwlacha lo to tostad, chanlan tort wla no gakə modə wlabin lo btiop, chi tera batiop guetke chi gawra bangak ntaa gok wran no modə, lo guetga lo tusie guetche guezalraban chigdabin re tachichon modə gawraban, chichalo gawraba yidigzin yinꞌ kichi ga- gaksaken sto yinꞌnaꞌ yinꞌ yinꞌ bich, yinꞌ bich nae to ying to yinꞌ bixnia nicha bityox gyix, ranye lo yi chibzanlaga chilmoner chilmoler wlaa guzal raban la licuador, tachichon modə gud trabanzakꞌ rabazidlong rzalrabani, tachichon mode gaken to- to salsni, nitch- nitchon modə guda bloguət chegaken lo plat komid balkaxaba wla chenaraban yuskwel gawxin garabawla chon modgawraban lo dan renegakrgan zidgui chzobyinꞌ kata chin chon mode chan lo xketro bachilari baguchin chelodan.